Suwed duu, hono leyɗe goɗɗe erop no mbay nii. Fuu finaa tawaa gooto non. Hono no mbiirunoɗen nii, kamɓe kerecienŋaagu kañn ɓuri toon duu sembe banngal diina. Honoo <hesitation> wiide sifoto hen sifa ngokka, <hesitation> so ngoonga ana tiiɗani kam. Eyyo.